Kiau nte guaxiñiu tanjas natsau biu nkiue y y pues ya kuando gantsaul mjau entonces este najus biu kante namiñ y ya kuando gunjase bu liye dauye este kapiey y ya ya ya pues nanaunan kun kara galletas najuudan kun biu kapiey y y y luego ya tsaguajañ ya tsajuts ru papas papas nep kua miañk y tu de ru ndujuy ya tsatit ya ya kuent naui nda xiljia y najuts y nañp ya entoces tame ru ljiu batujuly ya ya ma tsasant biu gandes y tsakuelp biu gandes mjau tsasant biu kuen ya naguemp kun ljius naañp ya ya tsauts este kiyet mjie ramiesat y ya y ya tsajuts biu xchi y ya ma nauits ru mjie daua y ya naañp ya naguajañan nuin ru mjie daua pues ya este. Ya nasebe bu liye ya gasijinche y este y ya de ru naits ru nmjie ya tsauat nda xiljia nti xiljia y este najuts biu ñkiue y ya tsakuets aceite y ya ma tsaui aceite ru mjie y ya despues ya tsakuyen ru mjie ya ya ma ñkie tsaguep y tsakuaban ru papas y este ya nañp ya lasebe liye ya lanauntset y ya danauntse ya pus este y uye danjaude kun kante y ya ya kun naguajañin ya ya este pus aa pus ya mas dateu pus ya este este kiau skagua skatesk gua skasijiñan bi dabugan kara mjing que es nju kara ljiua laguep pagas pagas asi ki kiyet pagas asi de talung ru ndujuy laguep ru ljiua kun ljiu daua con kara laguemp kara raxi nep ñkijily de ru meje laguep y dibiejent este kun kamen meje de ru laguemp. Y de ru njuy nteu dateu kiaun nanaunan kun kun kara mjie xikiach de ru njuy nanaunan kun ru mjing kun kara kun kara nep algo como ñkijily mjau daljit de ru meje ru dapemp este ru mjing ru njuy nteu dateu nanaunan y kun kara kji dajuajan laguemp asi kara pagas asi pedazos de pagas y njuande laguemp kun kara pagas kumu batujuly y meje lajuemp ru kji dajuajan y kara kuent kara stikiuang ñkijily ru njuande ru es bangaung mjau daljit y dakjualp meje dapemp pa ke lame sabor ru mjing pa que lajañ mjau baau y ntonces ru ndujuy kiau nanaunang nteu dateu y este pues naguejenan kun mejenan kun pues a algo nep kauaus ke kua ru njuy dabugan kiauguan najuaudan y con kara este baledan kaguan kasijiñan de ru ndujuy nanaunan kiuguandabugan y este mjau bau ru mjing ke kiau nanaunan. Y kiau ne tsaguejep njuande bu liy tsaguejep de ru danaung y pues njuande te ke baau ru nep ndua lapejep ke es kji dajuajan laguemp kun pagas y u njuande stanjaut kun gane gataung kun algo nep nda batay este que mu nep kadampu de ru ndujuy u danjaut ru ru ru mjie y meje danaung ru mjie xikiach njuande ya.